Pono wau e aʻo i ka poʻe āpau e piliwi ʻO ke Akua o Kalani ʻO Iesū. Inā makemake lākou e kōkua ai e pule lākou iā ia e ke Akua a nonoi iā ia. Alaila, pono lākou e piliwi o ke Akua o Iesū Kristo.